أنا أفضل إجراء مكالمة هاتفيا، السبب أن المكالمات تعطي فرصة أكبر للتواصل بشكل مباشر وتبادل المشاعر بشكل أفضل، أقدر أسمع نبرة الصوت وأوضح أفكاري بشكل أسرع، كمان المكالمات تكون أكثر فعالية في حل الأمور العاجلة، أو عندما أحتاج لتفسير شيء معقد بينما الرسائل النصية قد تكون مريحة لكنها أحيانا تسبب سوء فهم. أو تحتاج لوقت أطول للرد.